gott kvöld í þættinum í kvöld ætlum við að tilkynna hverjir eru tilnefndir til Íslensku sem verða afhent eftir rúma viku þetta er í fyrsta sinn sem verðlaunin eru veitt en það er myndlistarráð sem stendur að

hvað vakir fyrir ykkur hjá

sko tilgangurinn er skýr við viljum vekja athygli á því sem vel er gert í íslenskri og þeim listamönnum sem eru að starfa núna og við köllum eftir þetta voru þrjátíu og fimm listamenn þetta eru tveir flokkar og það voru þrjátíu og fimm listamenn sem ársins og síðan er flokkur sem við köllum hvatningarverðlaun ársins

það voru fimmtán nöfn sem að bárust þar inn

sem er útnefndur það er tilkynnt bara á verðlaunakvöldin en hvernig svona er ferlið er dómnefnd sem fer yfir þetta já þetta já fimm manna dómnefnd og í

henni sitja fulltrúar frá

Íslands og síðan er líka fulltrúi safnstjóra íslenskra safna

brot úr umsögn dómnefndar

anna Júlía Friðbjörnsdóttir fyrir sýninguna erindi í hafnarborg margbrotin sýning Önnu Júlíu

myndar undurfagra heild sem sameinar umfjöllun um

býður áhorfendum að taka siðferðilega afstöðu til náttúru og samfélags og vekur til vitundar um fegurð og viðkvæma tilvist í i átta sýningin er afsprengi viðamikillar sýningar Egils á

umbreyttu sýningarrými gallerís i átta í glæsilega skartgripaverslun saman mynda

sýningarnar sannfærandi heild yfirgripsmikillar ádeilu á samtímann um leið er sýningin full af leikgleði viðhorfum og sköpunargleði og talar af dirfsku inn í samtímann Hulda Vilhjálmsdóttir fyrir sýninguna

og þung tjáning eru í fararbroddi á sýningunni

kalla fram öflug

og meitluð málverk vatnslitamyndir og leirverk áhorfandinn skynjar vel þungann í verkunum og um leið umhyggju Huldu fyrir viðfangsefninu Sigurður Guðjónsson er fyrir sýninguna í kappellu og líkhúsi Jósepsspítala á vegum Listasafns a s í myndefnið á sýningu Sigurðar er sótt í

myndavélarinnar beint að taktfastri og endurtekinni hreyfingu vélarhluta í nærmynd sem myndar einstaklega sterka heild með áhrifamiklu samspili myndar og hljóðs tekst honum að gera áhorfandann sér meðvitaðan um sögu

andlegar víddir og eigin tilvist já þarna sjáum við tilefninginarnar hvað réð því að þessir fjórir listamenn urðu fyrir valinu voru einhverjar sérstakar línur sem dómnefndin lagði upp með sko

miðað við fjölda innsendinga og það nafn sem lá fyrir á listanum að þá var þetta auðvitað erfitt verk fyrir dómnefndina en í dómnefndinni sátu einstaklingar sem eru með mjög svona góða innsýn og þekkingu á myndlistarsenunni á Íslandi og það sem réð kannski mest

áhrif sem að verkin hafa á þá sem að mæta á þessar tilteknu sýningar og niðurstaðan var sú auðvitað hefðum við viljað hafa mun fleiri á listanum listanum en okkur var uppálagt að að velja fjóra af þessum hérna stóra lista og þetta var niðurstaðan og

breidd og fjölbreytni í því sem er að gerast í íslenskri

og hvar og hvenær verða svo verðlaunin afhent það verður í Hafnarhúsinu Listasafni Reykjavíkur næsta fimmtudag klukkan nítján þrjátíu og allir boðnir velkomnir já kærar þakkir fyrir komuna Margrét Kristín Sigurðardóttir þess má geta að við í menningunni verðum í Hafnarhúsinu í næstu viku á undan sem verður svo sýnd í beinu streymi á punktur is á vefnum er líka hægt að nálgast listann yfir tilnefningar til

ásamt umsögnum dómnefndar á morgun ætlum við hins vegar að ræða við Tómas

Lemarquis leikara sem hefur

í Berlín meira um það á morgun veriði sæl það á morgun veriði sæl